Yë carro maydu xë yë jya mëdë omay yë tyjatyë dun ji'im myëdë tam's yë tyekëndë madaxkë myëdë, yë tyëkëkaw më yë myëk awat'sëp. ma je'e wi'itëp y majatyë je'e cambio a'ax tyun, je i'ixtë met's nax në ko'o jedun ku'ebëp pë kap, pë ji'i je carro dun pyamyn y tët's je'e wyndum ambë y më je jyën mëdë tyoyëkyën may yë jya yaj nëkapxa'an pero kapës du këxë tyam yaj nëjuëbë, yë a'ax dun këxë nëjuëb pën jadun carro yak oyëbyë.